Eee, ny fomba fiasan'igny moa zay da miaro amin'ny dona mafy ka la sagnatria misy ny fahavaoza mifandofitsy agny la, igny zay ro miaro mba tsy mba tsy maratsy tegna tsy vaky ra.